Ampoule agnaty tragnonay ao telo˂hesitation˃ ie telo aveke izy atao amina ampoule led tsy matetika magnolo fô, mba elaela vô magnolo fa izy ka ampoule bless cent watt na soixante quize watt matetika isan-kerignandro mila sologna fô may.